ध्रुवीय भालू मां ठंडा इलाका मा रण का वास्ता कई सारी विशेषता होंदिन, ध्रुवीय भालू का पास द्वी परतो कु फर होन्दु। त्वचा का ठीक बगला मा ये मोटी रोयेंदार परत और लम्बा बालो की एक परत ज्वा कि एक रेन कोट की तरह काम करदी। वसा की परत ज्वा उ ते सर्दियों मा गर्म रखण का वास्ता मदद करदी।